نا بتمنى إن يبقى عندي طاهي شخصي، نضمن ديما الأكل صحي ولذيذ، مرات منبقاش من برا من برة ما نبقاش قادر إني- إني نعمل الوكل لروحي، يكون هو مجهزو ومودي كل حاجة خاصة بوكلي، وخاصة بأي شيء جيدة، ويبقى عندي أصناف واجدة، لإن أنا مش ديما نكون إني-أني نعمل وكل لنفسي وإنما نجي متأخرة من برا.